Iyoo, gii womi go gi ma nñaa sembe, he gyóbi ndaani, bijaama gyóbdi ndaani. He njalu ubiiŧam bo, wina maaf wo, win ñaa sembe, he bsu wentele, babatí ngi bsu, wee ma fana bloti bi bi ma húri yaa mñaa sembe. Iyoo, ndu utoo mo fana, wini binyaa bo bsuŋi bo bsuŋa, be fana gí wii wom ma húri yaa win ñaa sembe. He a boorin sembu wo, wina wini ntuug tuugim bo ge gí gwil gi ma húri yaa, hú ma nwomgi. Hee waato waati mbiiŧa go, ugi ngi yet, hadu ugí ngi sembe.